Ríndo̱o rí ndayóꞌ ndita̱ꞌja̱ o̱ naŋajun aphu, rí gi̱nii rá naŋa̱ꞌ iyaꞌ mika, ndo̱o ñúúꞌ má rí ni iya̱a̱ꞌ ríí mika yáá seá nagu̱ma méjúúnꞌ mbáá té rá. Pero ri gi̱nii rá na̱ni̱ méjúún mba téé jma̱a du xtílóo̱ jma̱a mágá jma̱a axú jma̱a limúu̱ jma̱a kanélá jma̱a mbá chímba̱a̱ kanélá ekhuáá mangaa, mika, mika iŋa̱ꞌ téé rígi̱ mu rí ma̱goo ma̱- maxawa̱a̱ꞌla xtichu̱nꞌ jamí xúkhu̱ má ma̱ꞌgatoo rí naŋajun aphu̱ꞌ. muríí nda̱yo̱o̱ rí na̱nguá eꞌni̱i̱ la rá, mu naguii aphu na̱ꞌkha̱ wéñuuꞌ <hesitation> wíꞌxo̱ꞌ rá, na̱ka má náa̱ guꞌjuá thana xkui̱ rá, murí na̱nguá e̱yo̱o̱ rí tsíka̱to, tséꞌni̱i̱ꞌla e̱ndóó xúꞌkhu̱ jaꞌnii ma̱goo naꞌni kríñaa̱ jma̱a rí ndita̱ꞌja̱.